La kotaq ch'ip eh tz'oo' la qa'sa re' kiq'arsaa cha la q'iij q'iij la kotaq ch'ip wula reh nkiq'arwa cha nikii nkiye'em kotaq qa'sa taqee' reh niriq'aram cha qatuut ak'al wul qa'sa re' nkiq'aram cha naq nirichila hab' naq rik'a janaj yiik naq rik'a wula qa chiqawach pan qatinimiit la kotaq ch'ip yah tz'oo' pan kalaq nab'arampa reh jonera xa kilepeb'aq cha naqab'aram pa yeh re' reh niriqeja qataat q'iij nakikor piim kiib' reh nkajwura la kotaq ch'ip wula reh naa b'aram wula reh na tz'o' tz'oo' nawilam kiwach reh yah re' nakikorpiim kiib' reh nkib'anam kipaat reh nakii nakiropana reh wach teew nakiropana reh nakisik'im kik'uxb'aal choq pa' saren choqpa' re' nkib'an la kotaq ch'ip reh naq ki'q'orwa cha reh tz'oo' inkib'an janaj kinim kamanik pan qatuut ak'al